انا هفضل اني اتحكم هاتحكم في الالات مش الحيوانات. عشان الحيوانات يعني ربنا ما خلقناش انه انا اتحكم فيها هو ربنا اللي بيتحكم فيها بس الالات انا اللي صنعتها فاقدر انا اللي اتحكم فيها فهختار الالات عشان احسن حياتي وعشان كمان في نفس الوقت اوفر وقت كتير واخترع يعني الات تعمل لي هي الاشياء.